Ɓurani kam ko heɗtaade jimɗi ganni, ngati e nder jimɗi ganni maa heɓ hen ko heewi. Maa heɓ hen waajuuji, wasiyuuji. Maa heɓ hen kadi anndude taariik no haaniri ni. Kadi kamɓe ko ɓe kaalata ko kadi ina waɗi fayiida no feewi, ina waɗi maanaa. Jimɗi hannde noon ko hen ngonmi, ko hen nguur-mi. Hayi so mi heɓtaaki, mbeɗa anndi heen ko heewi. Ɗum noon ko jimɗi ganni ɓurani kam e jimɗi jooni.